آخر محل رحته كان <hesitation> مكة، أعتمرت الله يتقبلها وإن شاء الله بكررها دائماً، ما بيجعلها آخر عمرة لإلى، <hesitation> طبعاً ما فينى أحكى عن كم مرة حول الهدوء والسكينة إلوا تشعر فيها بمجرد دخولك ال- الحرم المكى، الله يكتبها لإلنا مرة ثانية.